پاپ سنگیت نوں جنتمک اپیل دوارہ پرکاشت کِتا جاندا ہے۔ جس دی وِشیشتا آکرشک تُن، سَرل اتے سنبندھک بول، اتے پہنچ یوگ سنگیت شَیلی ہے۔ اکثر مجودہ رجھان نوں درساوندا ہے اتے اُتساہی، نرتن یوگ تال اتے پیشکش کردا ہے۔ جدوں کہ کچھ لوک اس نوں بہت زیادہ وپارک جا فارمُلا سمجھدے ہن۔ اس دے دلچسپ گُن اتے وِشو ویاپک بھاوناں نوں پرگٹ کرن دی یوگتا نوں اکثر اس دی وِیاپک آنند اتے سفلتہ دے کارن وجوں درشایا جاندا ہے۔ پاپ گیت عام طور تے چست، منموہک اتے مزے دار ہُندے ہن، جو سنن والے نوں خوش کر دے ہن۔ پاپ سنگیت پیار، دوستی، خوشی اتے جیون دے عام انُبھَو نوں سنگیت راہیں درساوندا ہے۔